So ngoonga minkaa mi anndanaa maayo geeci. Ɗee nokkuuje, minen min anndanaa ɗee kuuɗe sanne fey, so ngoonga. Huunde ne koo anndanaa so a wii a sifoto <hesitation> ana wayyano. A waawataa sifaade <hesitation> faa tawee ana hawra hen, ayyo.